Ae awawan ajoɗa ha duniyaru iyaa karshe balɗema aheɓai damuwa ko seɗɗa to'a lattiɗo marɗo munyal. Ta'a latti ɗon mari munyal walako damatama, to Allah wallima awawan ajoɗa ha duniyaru amarai damuwa ngam a latti marɗo munyal, ko Allah marnimabo he'emaa, awala la'ara je goɗɗo, awala suuno bo awala turnde